Mosquito la one of ley animal I actually afraid of because a can make people sick <hesitation> yeah I afraid of snake as well snake la one of ley animal my man I afraid lor it because la la snake when a bite you you know ley poison is too poisonous.